مره رحت أسوي مقابله عمل و فچأه إكتشفت إن الشخص إلي قابلني يعرف أحد أصحابي الحديييث سهلت الأمور و حصلت على الوظيفه بعد فتره قصيره حسيت إنه كان نصيب.